تصور کٔرِو زِ بہٕ چھُس غلطی سان أکِس کیفَس منٛز کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کافی تراوان۔ بہٕ چھُس/چھَس اعتمادٕ سۭتۍ معذرت کران، تِمَن دِیُت اکھ ٹشو، تہٕ صاف کرنہٕ خٲطرٕ کٔرٕن تِمَن واش رومَس تام راہنمٲیی۔ پتہٕ دِژ بہٕ أمِس لانچ خٲطرٕ دعوت۔